نحل مشكلات الارض طبعا مهم عشان الناس اللي عايشه فيها و البشر والفوضى اللي بقينا بنشوفها و كل دا مظنش ان الفضاء ليه اولويه بالعكس الارض محتاجه اكتر اللي يهتم و يعتني بيها.